Yo babé éséfuno miin nak uŋayo mé may nukaan, béŋayo bétaas wañoli, nutaas ukarari, béŋayo nutaso; gataso, nuŋayo nutaas gadarabi; gudarabi gaan utalémé do bujungali; ga nak utaal mé bujungali, béŋayo nutaas, nuŋa yo nutaas wañi wan nak uŋamé béjoow lékool, wan nak ukan mé bagasi ubu baritee bara éjoow lékool éé nujuhé uŋayo nutaas <noise> usamatahi wan nuŋarémé nak ujoow banusaan baan ucaméén mé, nujuhé uŋayo; oli babé siséjee yo nak urégéén éŋa ka nutaas siséjee oli babé yo nak uŋa nutaas siséjee, sinukuréén <noise> oli éém